जन्ग्नि जानै लन्ग् नै कुअ है मुजान्गिने बिकु फ्लवोर् हने, नुत्रितिओन् हने थगै जन्ग बिल-बिलैक् हर्प्स् बहैअ जन्ग। जेरै गुन्ग दुन्दिअ जबै, धोनिअ जबै, मैसुन्द्रि बहैअ जन्ग, पुदिन बहैअ, जरि को बहैन जैअ। पे जन्ग्नि जानै कुअ है गथौ बनै देह फोल्कजि जबबु, मुजाहिने मुजाहिने जबतैन्, मुजाहिने हम्न। जन्ग गमिऔ है, जब त्स येमेन् बिकु है अबु यबु बनै येमेन्। तब अबु यबु बनै न है एजिब्ल जन्ग देह फोल्कजि थगै हैन्। जन्ग बिफेर् बुसु बेर्को है, नुऔ है कैनने दुन् हैन्, एजो थे जन्ग मम्छे खब् रुब्न, मब् रुब्न ब, प्रए सुन्दिब देह घजि जिबुर् जब, खब् रुब्न थगै हैन्, मुजाहिने जाहिने होदन् ब। अम्प्रए कैनने थगै ब बर दिग्द नुन्ग, बर जगर् लकय, बर जगर् लकय नुन्ग सर कैनने दुन् देह हैन्, खब् रुब्न, थग् रुब्न, प्रए जन्ग बिफेर् होदन् मुजाहिने जाहि हर।